Timan tina loi klima ma toka mera xkwa le runa dillala enero febrero a junio lio tuxu xun dilli chin dolo dill septiembre octubre noviembre diciembre nikwa xkwale ei nika <noise> rashe llelo temperatura mada lei xna' diika' chin centigrados rula xkwa axe grados centigrados rula xkwa